Peens nafata ko hoccude huunde tawa peɗeeli waawaa ɗum hoccude. Wayno so huunde ene ñamammbooji <hesitation> peɗeeli ma ndokki ittude, kañum ina nafa ngam ittude ndeeɗoon huunde.